Hei a búl txana txan tsu mí tian txu tira txu tisa wá hiyan ran vea hiyan, a kára ra nga píkáp unla, nga píkáp leza wá hiyan stabilitíni hii za wá hiyan anuandu vinan txók téa niya. Txók wá hiyan e bailát dehín, bailát dehá hówin an tixók txina txók zá wá hiyan txatá vínan len téa nátu orin an ní ténan mán lé txá wá txéna niya.